Klammõrdaja <hesitation> lask <hesitation> klambriid vällä. Ja sis <hesitation> tõsõl puul om täl vastah metall, miä sis painutas tuu klambri mõlõmbalt puult kokko niimuudu, et klambri miä tulõ paprõst läbi <hesitation> hoit tuud kinniq ka.